खाना में यो सवाल अच्छो पूछत, खाना में हम केतरो मिनिट वापरोंच। खानों में तो कही छे, हम सुबह उठी जाओं। पाँच बजे न अपनो जो फ्रेस फ्रेस होनो होई, हगी वगी लेओं, तो फिर उका बाद, पाँच बजे न अपनो जो फ्रेस होनो होई, हगी लेओं, तो फिर उका बाद, तो 10-15 मिनट होके नासता कर लु बाजरा की रोटी ,कई छाछ वाच छे। फिर चला जाऊ खेत में। खेत में काम कर लू दोपहर में भी बाजरा का रोटरा। ने कई मेथी की सब्जी, कई कच छाछ वाच ते कढ़ी वाढ़ी। शाम का कई, शाम का तो हम कहीं फल फ्रूट ते केला वेला खायी।